Ma arva, et säändseq välläkutsõq ommaki, miä tegevä elo inemiisi ar- arvatõh rassõs. Aga tegeligult ku sa saat tuu välläkutsõga nakkama, tege tuu su elo hääs.